പ്രാനിഗില കോദ ഉന്ജന് ഉന്ജന് തുതു കല്ഥോനുഅമ്। ഫോര് ഏക്സമ്പ്ലേ ഉന്ജന് ഏന്കല സാമജിക കലേകേന। പന്ദേതേ പനുലേ സാമജിക കലേകേന പന്ദേന്ദ। പേഥ ഏക്ലേന തുതു അയ്നി ഏന്കല നകല മന്പുന। അക്ല മന്സേ അയ്നി ഏന്കല മന്പുന അയ്നി സാമജിക। കലേകേന മന്പുന അയ്നി പ്രാനിഗിലേല മന്പുഅ। പ്രാനിഗില മന്പുജന് ദിന്ജി പ്രാനിഗിലേല മന്പുഅ। ഏക ഏഗ്ജമ്പല കോര്പനന്ദ ഇഥേ ഏല്ലേ കോരിലേനേ। തുതു അയ്നകിനേലേ അവയിനതുക പുഛേ പുഛേ ത। കുന്ജി പുഛേ ന തുതു അവബേതേ അദുന കല്പുന। ഏല്ല പകിലേ അയ്ന മല്ല പകിലേ അയ്നു തുതു। രാപുന ഏന്ഛന കല്പുന അവയിനതുക ബേതേ। അയ്ന ഇബ്ബേതേ ഓവന്ദ സഥ്രു പകിലേ അയ്ന വിതി। ധലി വന്തന്ദന്ദ അയ്തി ഏന്ഛ ലക്ശനൈ പതു। മന്പുന ഏന്ഛ കല്പുന ഉന്ജന് പ്രാനിഗിലേല। അയ്ന അപ്പേ അമ്മന തുതു കല്പുന്ദ ഏന്ഛ। ബദുകോദു മന്പുന ഏന്സോ പ്രാനിഗിലേല സമജിഗ। കലേക മന്പുന ഏന്നു മലപുന്ദു।